Pues lëꞌ mak yuka xwiyma ba zu mak xki diꞌltsa lëꞌ mak sdzaꞌl xkomier yu or xchuꞌ mak o nonga xkodz mak xchal lo gakda ineꞌ man, nak man man xki diꞌltsa c̲h̲apzëꞌga man mak yeꞌn xki yu or xwiyná diꞌt nc̲h̲ëzë mak namas nonga xkodz mak xnisa ber o yu or na lëꞌ mak naxga xkuꞌn sdzaksa mak ber lo kasa gakda ineꞌ man lëꞌla sënga xka c̲h̲uꞌnn man.